Amaisha kama maisha imaana yakwe yani angu muntu ukuikala ningo ukulia ningo utaku kuruwala utaku pati milandu uta kupata matatizo yonsi yaya ayayo ni maisha mazima na ni maana ya maisha vo ne mwenjeliwe lakini ndusi usiwe we muzima wafuwa na maisha kwenu kwakoya sipo kwa maana ya maisha yana nkuishi ulihai ukuishi ningo mukuji mukuizsha ningo nauzo nachani nachanu utaki chulana wa- wala hovyo hovyo na ndukule male mevia nyoko kweni vina takupi ntachilema yayo ni maisha vile maile kwamba koperangeri maisha mazima